A m'pias tantu canté, l'ai sam sempre cantà fin da maznà <hesitation> e lu fazu üna volta a la zman-a ënt ün cor e m'pias propi i stun ën cumpagnìa d'autre persun-e e përché a m'rilasa e a m'amüza